د کبانو ډولونه لکه سالمن شو، <hesitation> ټونا، ژیړ ماهیان، ټراود شو، کټ فیش شو، باس شو، سارډین شو، مکریل شو، هیلي بټ شو، انجیل فیش شو <hesitation> او همداسې نور کبان.